Matseiꞌno̱o̱ⁿꞌa na quiooꞌ nnda̱a̱ nntꞌmo̱o̱ⁿyoꞌ mati quia na mꞌaⁿyoꞌ na neiⁿnco nꞌomyoꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nlꞌuu cwii catsueꞌ mañoomꞌ nljeii tsꞌaⁿ quia na mꞌaaⁿ na neiⁿnco tsꞌoom ee maleinoom, mawantyjaaⁿ, matseixuaⁿ quia na neiiⁿꞌeⁿ sa̱a̱ mojoꞌti jeꞌ quia na nntseitiaꞌ tsꞌaⁿ jom, oo nntseijmeiⁿꞌñe tsꞌaⁿ nnoom matseitmaaⁿꞌñê luaꞌqueeⁿ ndoꞌ hasta nnda̱a̱ nlꞌuu matꞌioojneiiⁿ maꞌmo̱ⁿꞌnaꞌ na chjooꞌ tsꞌom, maꞌmo̱ⁿnaꞌ matseiliooꞌñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii nnom na seitiaꞌ tsꞌaⁿ jom. Mati jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿ ndyumeiiⁿ xjeⁿ na nntseijmeiⁿꞌñe tsꞌaⁿ nda̱a̱yoꞌ mꞌaⁿyoꞌ na cwityueeyoꞌ mandyo mꞌaⁿ quiooꞌ hasta meiiⁿ taxocwaꞌ luaaꞌ cwii nnom na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na niom na cwilaꞌtiuuyoꞌ ndoꞌ cwitꞌmo̱o̱ⁿyoꞌ quia na mꞌaⁿyoꞌ na liooyoꞌ oo quia na tineiⁿnco nꞌomyoꞌ cwii nnom.